ازاي انضف تلاجه اول حاجه هطلع كل الحاجات اللي من التلاجه والحاجات بقي مثلا لو فيه حاجه بايظه فيه فاكهه باظت فيه خضار باظ اشيله بقي علي جنب واشوف هتصرف فيه ازاي بس المهم ان انا هطلع كل الأكل وارتب مثلا الأكل اللي مش موجود في اطباق حافظ الأكل هحطهم تاني في اطباق حافظ بعدمدا انضف كويس الادرف بتاعة التلاجه امسحها كدا بالصابون والميه بعد كدا انشف كويس وارجع الأكل تاني بشكل منظم كدا وكويس وابقي كدا نضفت التلاجه